السيارة <noise> تتكون من عدة مكونات رئيسية، مثل المحرك اللي يمد السيارة بالطاقة، عشان تتحرك. العجلات، أهم جزء عشان السيارة تمشي على الأرض. والبطارية تمد السيارة بالكهربا، لتشغيل الأنظمة والتوجية، عشان السائق يتحكم في اتجاه السيارة. والفرامل لتقليل السرعة، أو إيقاف السيارة تمامًا. هذي المكونات الأساسية، <hesitation> اللي تجعل السيارة تعمل بشكل طبيعي.